طبعًا يجب ان يكون الافراد حق اختيار البلد اللي يحبون يعيشون فيه هذا الحق يعكس الحرية الشخصية والكرامة ويعطي الناس الفرصة لبناء حياتهم في البيئة اللي تناسب قيمهم وطموحاتهم كمان هذا الحق مهم لتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في كل ارجاء العالم.